Demokrasy, mety endrika tsara izy, tsy haiky eky izy raha tsara indrindra e, fô izy ka le tegna demokrasy marigny mety mampilamigny marigny ny tagny izy ary tegna le mampirindra ny fiarahamonigny ,fô izy ka demokrasy tsy tonga amile tegna tanjogny le maha demokrasy azy manjary agnisagny fôtotra raiky mampy, mampijaly vahôka fôgna izy ka tsy vahatra tsara be